Gne fomba fanadiova varavarakely koa zashy io da arakaraky varavarakely io ao, misy izy io varavarakely sotra avao hoe hazo zashy, igny mba moramora efagny an'igny, ndrre fafagnao ame vorovoron-damba igny avao izy da ndre sy sasagna sy magnino, fa misy avao koa e varavarakely izy io misy vitre ah, raha io zashy a misy vitre zay da mampiasa eponzy zashy agnao mba agnasanao agnazy asiasiagnao vovo-savony izy na rano-savony mba hampadio anazy sara, izay zashy shy maha samy hafa anazy raha izy ame hazo izy ame vitre ah, fa koa zay zashy e fomba fanadiova anazy.